Bueno ña ñuhun tumee namee namee niu leyenda ndi tambor tambor guee guaa un yee guee sonido sivɨ madera guaha ndivi yu uju yia ndee fabricar nia namee ñindi ñindante guean guu pergamino ian guee ian guee yesecar sonido mee